إذا كان بإمكاني السفر الى أي مكان الإن سأختار الولأيات المتحدة الامريكية ليش؟ لإني بحس إنها الدولة فيها تنوع رهيب وثقافات مختلفة ، حتى اللغة عندهم اللغة الإنچليزية وأيضا اللغة الاسبإنية ، البشر هناك مختلفون والثقافات متعددة يوچد خمسين ولاية كل ولاية لها قإنونها ودستورها.